هره میاشت زه د خپل موټر د تیلو ټانک لږ تر لږه اته ځله ډکوم. دا زما لپاره له درې سوه ډالرو څخه ډیر لګښت لري. پدې توګه زه کولی شم خپل میاشتنی سفر اداره کړم.